"Docteer, accu hakke, miɗe yiɗi warde. Mande mbiiɗaa mi wara. Faa mi heɓa hewtaade terɗe an ɗee e alhaali no ngoordumi nii. Cellal an. <hesitation> Banngal an min ka, nde mbiiɗaa fu ana hawra. Eyyoo."